Kwan ömïö jö më pacöna tye gïnï kï nïang na thuth nï gïn ërömö tic gïnï kanya acël pï kelo alökalöka. Dong pï man öwëkö gïn kï komgï ënë pol karë rwëö gïnï lwak pï tic më nënö nï ëmïö alökalöka obedo ï kabedowa.

Yath kudi ërömö mïö both athïn kit na daktar omii thama ïë ködë. Ëntö pol karë kïla kinge kïla dwe adek adek myero ïmïï athïn yath kudi.

Kwan ömëdö rwöm ka mon onyo ëthïn anyira ï peciwa kï mïögï dong twërö më tïmö tic nökënë na yam gïn ba nënö nï obedo tic ka mon onyo cwö nï obedo tic ka cwö këkën ëntö dong gïn dong twërö gïnï, calö bedo daktar.

Wer okemu kï wer nanga ëka arakaraka.

Gina marö kelo awano më gudo rwök kï ï Uganda ënë nï yodhiwa kï tung kümalö kany ba bëcö. Draiba pïkö jö na pol apola ï ötöka ëka ngwëcö ï cipid ëka jö na wotho ï gudo ba dök ngeo gïnï kutung cïng-gï na myero gïn owoth gïnï ïë. Akwaö gamenti nï opwony jïï, jö na wotho gïnï ï gudo kutung cïng-gï na myero gïn owoth ïë.

Athïn na kome önwëng ro ba mungo, pïën ïnënö anëna kï ï kome nï kome tye ka thwö athwöa, wangë tar atara naka thon görü kom tye, inwongo ba tye gïnï na ba römö tuko na bër ï kin ëthïnö ewodhe.

An atio kï kwan më nënö nï ayëla anwong cëntë më könyö më könyö cülö cukul ömïö karë na an anwongo cëntë më cülö cukul më könyöna më cülö cukul anwongo ryëkö, anwongo tic ömïö ökönyö jö na tye n'orumona ï kabedona.

An apuro kodhi na papath ï pwothina, kodhi calö amedo, abir, apëna, ngor, coroko, ëka thon ökïdë. Man obedo kodhi na papath na an apuro ï pwothina.

Kwan kom könyö jö më pacö kï lok më cacath pïën ka in ba ingeo kwan naka thon kite m̈e wïl, kite më kwanö cïlïng mïö thon jïï cami ökö ï caa na in itye ka cath këdë.

Jami na marö kelo awano ï lobo Uganda obedo ngwëc ï cipid, yoo na rac kï ketho yëc na dwong rwök ï kom jami më woth nön

Yodhi më cobo peki na lübërë kï kwan, ënë, nama acël ïcïdhö ökö ï pur, onyo ïtïmö bïacara mörö na kelo nini lïm mörö ï thë caü. Ka dong ïtïmö bïacara nön, dong ïmakö na bër ëk okonyi kï cülö kwan nwongo mïtö ngat na dit ënë obed ï bïacara nön pathï athïn.

Ngat na tye kï two preca, lyetho bino ï kome, tye k'abara wic, ëka kite më woth ï cagat ka laö mërë bedo wang na pol apola.

An amarö winyo wer më ekelicia rwök na löö wer mörö këkën.

Ëcwö myero opimere kinge dwe adek adek më nënö nï epimo two cükarï kï kome

An amarö winyo wer lëga ëka dong wer n'okwee na winyogï mït na ba mïö cwinyi bedo kï para

Nwongo athïn ömögërë ökö, cwo ngete obedo kanya leng, ëka bene cadö.

An myero acïdh ï öd yath karë ducu na an awinyo arem kom, ëka kade ba atye awinyo arem më kom, myero acïdh më yënyö kite ayot koma tye këdë.

Ëthïnö anyira tye ï karë ki jang ëjököthaü na popol na könyögï cë pol karë wan wakönyö ëthïnö nön gïnï ëk onwong gïnï karë më kwan.

Yüb më kwan na papath na tye ï cukule na papath ï kabedona, ömïö ï caa ni köman nï jïï tye kï miti pï cïdhö ï kwan na lübërë kï ngö na gïn tye ködë. Enyodo, edong, ëthïnö, tye kï karë më cïdhö ï kwan na papath na nwongo mïö dhanö acëlacël tye kï miti më yübö anyim mërë pïrë kënë.

Ëthïnö më kabedona marö koth tuko ni gïnï tuko gem, alëktëk, thörö, kï tuko pono.

Ï pacöna wan wabedo ka tic ï gurup na calö tye ï gurup ëka ëcïdhö ï pwodho kanya acël më lwërö pwodho ëka më nënö nï gin na wan epuro ni öcëk ëcadhö öcülö cukul pic ï kabedo n'orumowa më könyö ëthïnö na mëwa ï kwan.

Kwan pïrë tëk ï yoo më gwökö kite ka jö më pacöni. Më acël ï caa ni dhanö dong ngeo nï ba ka ïcïdhö ï coron idwogo myero ïlwök cingi ökö yam anënö kï both mamana kadï ka dong oguro kwon ëywëö jami aywëa cë tökö dëk ïë manön ducu nyaö two

Okone kï jïranï obedo gin na bër më cobo jö na tye ka ngetwa mökö obedo gïnï okone mökö ba obedo gïnï okone pïën mökö tye gïnï kï cwiny areco ï kom jïranïgï.

Kwan bër, ömïö köny na papath ï peci na papath, nakun ka ngat ökwanö, onwongo tic, onwongo nwongo öcara, na gamenti cülö ködë, ka gamenti öcülö, cïlïng nön römö könyö më tio tic na papath më kelo döngö lobo.

Ka ëcwö winyo dhero caa ducu myero ën kom öcïdh ï öd yath ëk opim yot kom mërë pïën nï ka onwongo cön dhero ni ope nwongo nyutho nï gin mörö tye na kelo dhero ni dökï karë kï karë.

Gin na kwan tïmö më könyö bïacarawa tïmö ï kin peci ënë nï ëthï bïacara nön eketho ï theng yoo na cïdhö yo cukule tye nwongo ï kabedo nön ëthï bïacara nön iketho kanya leng ëk ëka ka ëthïnö dwogo öwïl gïnï buk onyo kalam.

Myero walwök cïngwa karë ducu, ëk wajük two na pol na köbërë kï cïng jö.

Tham na ba bër ï kom gwökö cïlïng ï cim, pïën cim car cim römö rwenyo caa mörö këkën na ka ïgwökö cïlïng ïë ï wel na thwönë tëk cim orwenyo nwongo in thon irwenyo cïlïng nön ökö nwongo ba bër

Kwan okelo nïang ï pacö na mëga, kwan okelo ngec ï pacö na mëga, na mïö jö na mëga më pacö ba dönyö ï lok ata më kelo kukukuku ï kin lwak.

Athïn na kome önwëng tye k'anyuth më mogere amoga caa kiducu ëntö cemo rwök wie kwör akwöra, yee wie lökërë ökö, wangë lökërë ökö na tar na man ducu obedo anyuth nï athïn nön ba obedo ngat na cem römö na bër.